Ira gollal ngal gollanmi noy ngal woniri. Gollal ngal gollanmi e ngal tawa e nde golleji latiɗi e saɗi gollal, so wana bawanɗo ɗun. Miɗo hokka on nowatta ko bawon kan woni, mi golla golla nyidde, waɗugo ndesugol fulan on haa e hokkugo noy toraje nden nwaɗirte, noy wasirte to wasama iroggeki on yottoto leydi ɗi kacciri to lawa ma tukkugu muɗum no rufirte, ɓawo majun bulokuje to resama nof kornonrto, noy cuɗi wonnirta, noyto nayame te, noy to defirte, nyallete, noy to hirete mo ɗo fu nowaɗirte, madin ndin, toy windeji ɗin suftirte, fa hannde toy non dargale ɗen tawe te <hesitation> noy hurre wuro ngon tawite, e dammuɗe ɗen e ga'i fa hannde suro ron togo gainako noy ngo bolbolte. noy an kam dammugal ngal hokkirta toy ficcata ɗun ɗon ɗun fe e ɗun tawa e nder golleji ɗi min gaɗata to mingari wadugo nyidde fu. <hesitation>